בְּטְבִיעַת הַחַאל נְעַטִּيك תְּלָאתָה דְל-אַל-אַרְקָאם מְכֻתוּבִין בַּכְּלַאם, חַמְסָה, תְּמְנִיָה, סְבַעָה וְעֶשְׂרִין, לוּא גְּמַעְנָהּום חַמְסָה זַאִיד תְּמְנִיָה יְעְטִינָא טַלְטַאש וְטַלְטַאש זַאִיד סְבַעָה וְעֶשְׂרִין תְּסַאוִי רְבְעִין יַעְנִי אֶל-נְתִיגָה הִיָּה רְבְעִין. אֶל-חִסַאב בַּכְּלַאם מָרַאת קַיִטְלַב תַּרְקִיז קְתַّر וְלָקִין קַיַעְלְמְנָא אֶל-סֶבּר בַּשּׁ נְכוּנוּ דַקִּיקִין, דַּאקְשִי עַלַאש קַנְחַבּ נְעַדּ אֶל-אַרְקָאם בְּהַאד אֶל-טְרִיקָה.